A ngoma svil kam um o kakaruk, a ngoma svul kam im a ngaining. Ngoma kursiekam kam laim orom o krek, o hi kursiekam kngai ngai kaim nama yo o. Kolkhek akuruk, morsegein ngoma kpom kuo vo hi o. Ngom keim mar ngama yor ngoma momrot. Kael a ye oguo va pai nama koppet ngoma kol, ngoma matmat ngaro yir kuo mang ngar pepet tik to ngoma kaeharmar kam eluk. Momrot, ngoma momrot ngama vui ngom kaemik. Mo kol khek akuruk ngomkle ka kusiekmar morsiegein. Ngoma kursiekam mar kngai ngai ngai. Kai ko ngoma kpom mar o mo kol khek ngoma kursiek mar ngoma lain mar orom o hi o krek. To ngom her a kpom mar mamrot her kae kaemik. Kam ngai o tguluk akuruk a ngaining va o enang o tgoluk ruk o morek o vela ngom kaimik. Ngoma vle kar rik tok. O morek ngoma krong ngar orom o komtok. Ngama kursiekmar orom o vela. Ngoma veng o vela ngama kursiekmar ko poturik krong ngar ngoma, mrot ngaro yir knop ngamle ka klupum mar. Ngama khipum mar to ngam hera kakaser rik kam kaklang o mia o ma morek ngaro vgodik. O vela ngoma svil kmemik ngoma vle tok kat. Ngoma kursiekmar ka krong ngar. Kvetvet ngaro p taik ka khipum mar ngom kaimik. Ngaitok a ngothi to mang a ngaining to ngom kaim edo. Ngoma kpom mar morsegein kam us he mar kam yor. Mo kolkhek enangte o kolkhek he ngrualsa svil kam us. Ngrora kursiekam mar kam laim mar orom o krek o hi endruk ngara yor to ngror le ka kpom mar kan le kmamat rik. Mat ngaro yir kuon mang ngar kam pet tik eken kim ngara miel nma kakaser rik kaelik. Tataim mar ko mo lheik morkamle kmemik. Ko ngoma mrot he ngama vui. enang tenmo ngota ngaigunte, mang a mhel lang to ngat haveng ngor mang ko ta vuut kuo ma langail he tyor. Ngota ngai kam ngai kvokom. Ngota ngai nang pekmor a ngaining ta vle kyor. A ngaining ta yor pekmor ngot koul pis. O ngnes ruk ngata vle kuon ma rek. Ngata vokom a ngainging ko ta yor. To ngat kal i paneng muo mot koul kpis ngata haveng nguo mang a ngaining to edo ta yor te ko pekam ko meta ngaigun. A ngaining to eda ta vle kyor pekmei. To mota haveng ngar te mu kol he mamat he ngor em. Ngata kael a ye ogua kia pui ta koppet. Ngata mat karo ngairis orom a ye ko ta koppet. Ngata got karo kmeneng kuo mang ka vok. Kakaser kesie kesie to ngat hera karkar o ges. ptir kim. El oguo ma pui ngata vui. Ngota sasap ekam a ngailout kam ngai kotok mo rektor ruk ngama kael o tgoluk ruk ko ma rengmat lout kun mnan mar. Ngota lol kol a vui kalo. endruk lomin pis kuon pis mrot ngot kaemik to ngota vle. Ngota vle keis mang tenkier ma segein. Endri ngata grung kam pis ka vle mote nang doktuk koa vle kuon ma rek. Ngota vle, vle ngai onit parem mar. Ngata ngai pis kuon vovotgem mor ko ngot onit he. Ngot korosang tenkier kothi kngai ngai, ngai kngai ko tenkier ko ngai lo konit e. Ko gia vle kam papat mang a mhel to ta yor tenmo ngot ngai kvokom kun ma kogun ma vunabaur ko. Gi korsang gia papat mang a gor tgia vurvrum dok, koa meng o yis ri kam pis konit ko erkieng dok. Ko koa gor, ko konit ko gia papat mang a mhel to te ner pis kol a langail pis gi kael mote. Ko gia nonho pum kalo kek lo konit tenkier ma segein e. Kom konit koma hop kpat mang ko ma hop marot, koma hop korsang, kom kat konit kat. Kngai, ngai kom ngai konit ksenkrip kta hop nonho pum kalo kek, kum hop pat mang kom kat konit kat. Ko gi ngorom tenkier ma slomok ngai, ngai, ngai is tete marot. To ko hop kothi ngang endri tete marot te, tenkier ko onit, ko ngai lo onit e. Ko gia vle kam vle ka <hesitation> pat mang a mhel ta ta yor tenmo kgi korsang orsang kam konit, kom sia sia khanang dok kmonit kam kta hop kom kat korsang kta nho kat. Kom kta ngai kpat mang te. Ner koul kail a langail mote enang ko nam koul. Nama vle nam her koul kam el a langail nang ka mngan mang o vhoi o kam go. Koa pat mang tok ko gia kennei he a gor te kvurvrum dok tenkier. Ngorom keis tete marot ngata pis kuon ngata havei te morkam gugrung te. Khera grung he, ngota grung pis mote nang, endri ngata ktar. Ko pis kael koaro tgoluk kum ye kam. Mko mye dok kmorop, kaelik kotok nang koa grap koul. Pis korsang mote, koa terko. Ngata huhus to ko kat kainik ngaigu mye kat kngai korop. Kpaal mang endri na ko ngat pis veik krere knop to kle grap ngte to dokta kole kveik ngte. Ko pekam ko pis korsang kgo to a vlom ta thera veng dok koa veik he. Koa veik ngte pis mote pis thera kael eda nang ko kaelha pum koaro rhek kam rere. Ngot he kothi kaestok mang a ngothi to ta mnganang dok mang. Mang a ngaining ko ngom keim ngia, ko kothi tis kotok. Nang koa vle nanga koa ngaigu. Ko ngai korop, koa bungim a vlom langto kum ye. Mote ka vle kotok mye ko kothi kngai, ngai, ngai. Paal mang alo, lomonopia ri ngin tpis rere, krere mote dok kam paal mang ngin min kam nop nang dok kam le koul. Kam pis le ka vlre mote ka le kveik krere vat. Ko koa vle koa pis korsang ka vle, vle, vle. Ngat hera veing dok ko hera veik ngte. Tenmo kre kam grung nangko koa vle kuon koa kol a ngama kal. Koa ngamakal ngai kotok mrek kotok. Mar kam ngamaklam a rengmat kam mmok. Nganakal ngai, ngai, ngai te slok mang dok. Koa kol a pui kgem pum e pipia kngongal kngai kotok. To tenkier ma segein he koa grung kunkuon he. Koa sap koul ngte mye kam pis korop kaeknik oguon. Ko kaiknik pis kuon ko konit hop marot. Ngat hop haveng dok kam grung. Ko her gia hopku ka grung he. Koa hopku ka grung, ko kaelel o lheik kaelik kotok nang ko her koul. Ko koul pis mote, enangko nanga ko havei koa pis ka vle koa vokom te ngata hus hus ko koa grung ogu mye ngai korop kaiknil pis mote dokta kole kveik kam rere. Nang ngora rere knop ngora grap pis kuon mrek. Ngura ngaigunmeil ogunte kam ngai ka nhong o langail kam. Mor ma kolkha to a korlotge orom mor kam ngaiguon ma rengmat oguon ma tolilis. Mor kam ngai mang o is ko ngara rum nga kolkha to ma ngatku kam lol o papat mnam. Ngara rum a kolkha to he ngora nhong o langail kam kol, mar mnam a kolkha to a korlotge orom mor kam ngaguon. Kam ngai kvokom a kolkha to ngara rum kim ngaro a pnes to eda ngata lol o papat kun mnam. Ngara rum kim he ngora ngai kam vokom mar ngka ma vlemas ngora ngai kam elpun nonhong o langail kngai. Mang ngor, mor kam ngai marot oguon mar kam pis kuon vokom mar marot vlemas mor kamkat kaiknik te kat ko a vrek to mote enda ta pis tenmo he mor kamle ka nho mang. Kam vokom endri koguon, karo valngan kogun pum o reha kun kam eha ngai nngia. Ngam, ngam rektor. Ngama kal ngongai ko mrek kotok ekam o mia kam pis gun. Ko ngak kol kun he kpis orom kam pis kael. Va man mrek kat, man mrek ngota re kam <hesitation> ngam a kal ngai man mrek kam paning endri kankuon kat ngara pis kam vle mang a vnek to endo. Mar kam pis mote he ka pis kam vle kam vokom ko ngak kol kun kam pis kael nhong mang kavang. He tete ma vlemas ngora grap oguon kam pis kuon kam herom a ngaiha to edo. O ngora vle rkieng ko ngak kol koul orom kam pis orom mote. Ko endri kankuon mlat ko ngar koul, ngar koul kam pis ka vle kar mor man kam ngai ma vnek to edo. A mhel to ta yor he ngara kol kpis orom, ngora ngai kpis kuon ka. Ngka o ngmo o ngtok ngrora ngai kam turang ngar pum o reha kogun kam eharmar. Kam ngam ngam rektor ka kua kam paneng o mia kam pagis mang ko, ngak kol kun kam pis kavang. Ngota vle nang ngotla mnor e, te tngai koguon he kol a yor to koguon. Tetku mnam a koltha to a. Ta ngai koguon kam ngai guonte to pis, kua vle mkan endri mko mnok ngata vle ka klel orom mor he dokhe koa kapngan dok kam veve. Ko ngat gia vle gia halla, halla, ka klel orom dok ngua, ngai. Ei, ngora nop mo kam rere nang ngorle ka grap oguo le kmeng, ko lyie to a loutar nerle ka grung kunkuon kam pis le ka rere, krere mote nang dok ngor le kngai ka vle orom ka lyie kuom mrek. <hesitation> tenmo ngota vle kuon. ngata meng dok kam ngai kaenkim a vui ka mhe. Ko grung kankuon pis vle. vle. vle mote. Ngate ka nho. nho. nho ma ngaing to ngot ngaigunte kam nggai gunte kam ngai kvokom a mhel to tyor nang ta vle yor pek mor. Kpis vle. mote. vle. vle ka nho nho, te a lot te khok to ngata vei. vei. vei ngang dok mote. Nangko ngote kainkim alo vui kuo ma, oguom vatvat. Ngot kaeknik pis kuon, ngata re kmim dok nangko nove kua haveng ngar te o ngot ngaigu te pis ku, maku va a rek tim ko nop o tgo oim nang ngotle ngaiguon ma rek to kuom vatvat he ngot ngae enkim a lo vui ri kuon. He ngota ngongai kottok ko a ngailout klahok he ngotlo is kam marer kpis. Ngate gi gor, ngatlo kat esik kam im dok e. To ngota momrot. momrot knop. Endri ngata havei kam grung. ngat hera grung, ngat hera grung he. Nang dok koa vle kuon kaeharom o reha kuon mrek kamlengama kal kngai. Ngot ko. Kam grungte he. Ngot vle ka klel arom klel klel ko ta grung koul te. Ngot klel orom. ngota vle ka nho, koa lolo koaro tgoluk kmolte mhe kam ol kaelelik mote mye mko. Ta havai te, ai dok ko nop he nang ko koul kam paneng a langail kam ngai ksalim ka ksie ka mhe ko ta mat ku ma rengmatlout. Te ksir oguo ma ngalout kam paneng a langail kam ngaigu ma rengmatout nang dok kole ka grung. Kole ka grung kpis mote ma rek. Nang a rek ktettomote ka grap ksir kuon ma ngalout kpaneng o langail kam ngai kat. ogu kat. Ta vle khaveng dokte. muaka vle motehe vle ktot mang endri ngata veik vop. Endo ngat meng dok meng dok ktar kam veik. nangko ko haveng ngarte, mu ktar, nang ko ngai elel koaro tgoluk rikum ye. Koa ngaigu kaelelik. Reng o ngnes, koaro ngnes ri ngata lol ka grap or mar oguo mrek nang bok kole ka grap te. Ngota vle mote, a kalyie langto oguonte tkoul pis kanku kam kol ka ngousie ka took ko tel kogut ma do ko oh kam. Mote ta havei kam pis kol kam ngaiguon he koa papsim mang endri guon kam haveng n garte. Ngat ku ma kolkha to korlotge orom, ngrorle kngai, ko tete va ngmo ngota, ngrora ring o langail kngai. Ko koa papsimte, en kam papsim endriguonte mar kam nho ma kol kha to korlotge orom, marot. Ko ngrorgia kol a langail tang kpis oguon kvokom o ngnes ruk. Ngak rum kim nga kolkha to ngta lol o papat mnam to mor kamkat kaeknik ma vlemas kunkuon. Ngotlo is kam ngai ngmo kam ngai konnit e. Tesgun ngat havaite dok kam ngai ngmo konit he khop ma kolkha to korlotge orom va. Ngot kat hahoung o papat kat kavai te, nove mor tgus. Ko ngota gor mang o nges ko ngara vle mo, ngara vle kkol a vnek tang o tok. He ngota svil te mor tgus kam ngai. Ngota nhong o langail ekmar. He ko gi papsim te. Ngiak ngai kpis oguon khaveing endriguon te ko lyie langto ta vle oguon heka skul. He ko papsim te ngiak pis he kpapsim ktet to ediguon te ka vle kar oguon. Tengmo ma kolha to korlotge orom ngorle kngai nang tete va ngmo mora nonhong o langail ekmor kam ngai guon. He pis mote ngai, ko gi papsim endiguon kam ngai ka vle kuo ekam a ngalout kam paneng a langail kam ngai nang mor ngot hera vle he. Va tgi haveng dok te, nove a sie to mkor yin, ktet to te ka vle kar oguon tprik ma langail ngaigu ma rengmat lout. Nang ngankanku ner koul. Ko kogia haveng te nare koul va ngia le gia haveng tok he, papsim tokhe. Te ngmo ngotlo is kam ngai e. A kolkha to korlotge orom yek ngrorlek ngrorlek ka knaik oguon. Nang ngaka vle kuon gia nho. Ngmo yek ngora ngaigu kam ngai ka. Ogu ma rengmat lout. Dok kar ktet, mora ngaigu ma rengmat lout ngmo. Kam ngai ka nhong o tgoluk ngang. Kam lol ka ngai ngoguon ngang. Nang a vlemas ta mora ngaiguo, ngaigunte. Ogun meil, ogunte ka nhongo langgail na. Mamnganang o mia ruk ngaro langail. Mar kam tting ormar o kaiharmar kam ngai. Nang ko korsang he ngan a sie to mkor. Ko pui endiguon tkaet, tkaeti oguon ma rek. Knanto ka sie ta kokol ka vle orom. He ko parem min kumnok nang veik ngte ma rek kam ol krere. Endiguon enku mnok tkaeti kaeti. Ko korsang he kngan he koa papat mang nangko, knan to kasie, endi guon ta hihiver. Nang endo alouter tkol. Enkuon ma rek tngai ka vle kuon nang endo kasie enda, ta le ka svil kam pis te en a inou kam kokol he kpupunpa orom mo nang endo kasie enda, ta le ka svil kam pis te en a inou kam kokol he kpupunpa orom mo nang le kparem knan to msim tkol enkuon. Te ka vle kuon ma rek. Nang knan to kasie enda ta kokol kpupunpa orom mo. Ei tet. Tenmo, tetku tetku ngota keipun khipim o ges kngai kotok. Kogue mo lain ko, dok kar ko lyie lang to mote va ko tngokol ngot kaelpun koum o ges kngai ngota, pokim mar, pepet rik ka ngmar kuon ma rek to ngoma mat a ksie kun mnam. Ngota pepet, pepet ngai kaes ko tngai ka vlemas. Ngota grap oguon kpis. Ngot ngai korrop, ngot kaeknik pis kuon. Ngota vle. Mar ngata vle kuon mrek, dok. ko pis onnit ko a segein to ngot enne. ennei. ennei, alo segein nglomin. Ngot ennie mnam min. Ngot ennei. ennei. ko korsang karmar va ko siekhanang dok kmorsang ko. A kenap te sei kam vurvrum dek. A kenap ta vurvrum dok, ko korim mar ko ngat korosang ko mnok nang ko konnit. Ko konnit. onnit. onnit, ngat sia vorotgemdok ko ma he kotok ma hep. Kloak ta ngangan mar. Nang ngata vle ngata nho kottok ko ngata vokom o nunuko ngat kous ka kotok nang dok ko ngai onnit. Ngai ngat te ka nho knop to ngata votgem dok oguon ma hep. Haveng dok mo yis ngar tet ko tngaigu ma reng mat to ngota ktar ka vle mnam. Te grung ogu ekan he entuk o erip ngata sisir ngongai endruk mkor o komkie o mor. Ngat sir ngongai he ngata meng dok te grung ekam ogu. O erip mang endri ngar tet enku. To dok kar klo lyie ruk kelo milout. Ngota hera grung ngaikogu. Ngota grung ngai pis mang ku. Ngota vle kotok vle. vle, vle, vle a pui te kharap. Ngot hera moveng ngor ka grap kngai koguon he. Ngor tet thera haveing ngorte. Muk hophe, hophe ngorka grap he ko ta vokom klo lyie ko nginta kekenap he. Klo lyie ngnta keknap he re kmonit kotok ngota grap kngai. Pis kuo ma rek pis ngotvektua vuut oguo ma hep. Ngotlo kat korosang kam kata kotothi o kotok. Ngotlo kat korosang kam kata kotothi o kotok. Ngot hera vut oguo ma hep ngot konit he. Ireip ri ngat korsang ko mnok ko ngata gem nga pui ngata vle kotothi ka klel khala khala kotok dok nap klokta ptang ngar kotok mnok kam ngai korsang kar mar. A kenap te kvurvrun dok. Krekta veik ogun konit. Ko konit kngai ngai. Ngat sia vovotgem dok nop. Ngate keiviem ngaro itok ri ngata kakatvu kotok mnok ko nang dok kher konit he. To ko konit ngat sia vovotgem dok kain hop he keivie kar mar orom o itok ruk ngata kopet ko ngat ngai kmomrot ko ngat sia vovotgem dok kam ngai keivie ko nop. Klokta svil kam hop kainnei kar mar. Ko haveng ngarte. Alo segein lomin he. Klo vur onnit mnam min ngai ngai. A segein ta. Kua lokta svil kam lokta kaenennei ka. Ta vavle kat e. Kua svil kam vur konit he ka vle he. He muvur orom dok na ko vur orit. He mar tuk ngat ngai mur kaemum mar kotok nang dok kher konit he. Koa ngonit to endo, ko koit, onit, onit khop tenmo marot. Koergia hap ngat pis haveng dok mang a mhel ta to em kogun ngot hera ngai kogun. Ngot kaeknik kankun. Ngot hergia pis ngota momrot ngot kaimik nop. Dok kloat olte mye e ko gi orop kuon mrek. Ko korop ko mrek kotok ngai koa varkia. Klo kat korosang kmenennei kan. Koarikta but oguo ma hep. Ko her gia kennei he. Ko kekgor. To ko haveng lomenner ri. Ko kvek to aloutar kar ka lyie mir kam pis konit kar dok kam ngam ngina dohe konit ko vanam dok. Nginta kapngan min ngai konit. Ngin ti brua pet, min ngai konit ogun. Nang ko kngai kgor sia veng ngin min kam pis konit kar dok va nove. Nginte ktua kapngan min to ngai ktua konit ko kim ngna hep. To endruk ngat koul te, ngate ktua pagis tenmo kuon min. min thera vokom mar to khop ngaigut ma rek to a loutar. Mar kmonit mnam nang korum mor. Dok kar klo lyie ri kelo sie kar ngin tet ngot konit kotok mnam a rek to ngoma mrot mnam he. Kotok mnam a gi slanglang mok. Ngat lo rum ka pun ku kam eharom kam totokim e. A gi slangslang mok. A rek to ngoma mrot mnam tngai gi slanglang ngom gi konit mram tok he. Ngom her konit mnam kgem a pui kun. A pui nama, ka koppet nmok nama kol mor ngom her konit he. Ngom lokta gor kan. Ngot her konit he dok kar ko lo yie ruk alo sie va ngin tet. Ngot konit ngai ngai hop nanga marot vgum endri ngata pagis nanga kuon. Ngata pagis tenkier. Pagis tenkier, pis moveng ngar ngaigut ma rek to aloutar nang mor tuk ngot konit ko. Mor korlolo ngot konit ko ma rek to a slanglang mok ko he. Ko dok ngora nap mote ngora grap aguon. Tetku kat ngota vle, o ngnes ruk kogun meil ngata pagis. Ngat pis kaim pis ka ptum a ho mang ngua rek. Ng ora rek to ngoma mrot mnam. Ngat pis kover a ho ngan oguo mie. Ngat komen, omen, omen. Ngota ngateker ngaro kaenatok kpis ngamar kuon ma rek. O ngnes akuruk ngata vle ogu kam omen a ho nang akuruk ngata vle kuon kam totokim a rek ka pun kngai. Ngota momrot koa vokom mar ko ngat kaeha koa ngai ka lol o ool ko a momrot. Koa sap kogu kour akner kogu. Kour a kner koa pis kuon. Kmamat alo vui nginalopepo ruk knop koa ptir kim a kner ngang ngar. Ktataem ngat kaem ma ho vlemas he ko a kolkha thera sir ogunte he. Ngat kaem krum. To ngata ptum a ho komen krum kat to ngat hera ngai. Ngat hera ngai koguo mor tgus he. Mor tgus ngot hera ngai kogoun ngai. Kpis kael o ngnes ri ngat hera ngai ko kim ngaro rektor nang muo. Motle kngai kam vokom a mhel to nama nho mang ngor mote ma rengmat kun ma ka rek. Mota ngai kogun pis ka vle kar nop kaiknik kankun pis ngaigu ma rengmat tkogu ngama mon te plomomiok kogu. Ka vle kotok kim o valngan. ruk kotok ngot korsang ko a segein to ngot kotothi kngai, ngai, ngai, ngai, ngai. Ketasuo kam ngai kolkha he. Mota grap koguon, mota pis kat kosang man kim o valngan akuruk man. Orsang kotok orsang, orsang to motle koul kankuon pis mote kaeteli. Mote ka pis ka vle man. Mota pis he to. Mot pis re vur konit vgum ko thera kolkha he thera kolkha to mote gi kta hop marot kat. Ngota hop marot va nang ngor tet ka yok, kyok ta hop parem mor. Ngat hera ngai kogun. Thera bgai kam ngai kpis mang knan mar. Mar kam ngai kvokom o ngnes ruk ngata vle. Nang ko gia haveng te ngiak ngai kpis kun kvokom o ngnes ruk kun ma hengor ngiak kaen kua marot o ngnes ruk kun ma hengor ngiak kaen kua marot o ngang ngar ngat hera hop khaveng ngor te koa ngai he. Ngore kpis mang e inou mar. Ngrora ngaigun ma hengor kun he kam ngai kvokom o ngnes rukun ngata vle kun ma hengor. To thera hop kngai kogun kam ngai kpis mang knanmar kun ngat hera kol a langail. Kloa mnor te ngate kol ani langail to ngat gia prik kim o langail mote kngai o ngata kol a langail to makun mkor e mokpom kngai orom. He ngata ngaigun nang mor ngot hera vle kotok ngota vle hera. Ptum a ksie he. Kpepet kam ngam kuo ma payaman. Ngota pepet knop ngot hera.